हम्मर खानाके प्रमुाख परिकारमे दार, भात, तेना आउ रोटी परतियाँ । मै हिंया दार कैसे पकैतियाँ कहिके बताइ जाइत हउँ । दार पकाइक तहिन सबति पहिले आधा गिलास दार लेहबो आउ उ दार ओहके तिन पानी लैके सफाति धुइबो आउ ओहके भिजेक छोर देहबो । जब दार थोरी देर भीज सिकि तउ उ दार कुकरमे धरके थोरीक पानी डारके ओहके आगीमे चढादेहबो आउ पाकेक धरदेहबो । जब चार सिटी लग्ता तउ उ दार उतार देहबो आउ कढैया बैठइबो । कढैयामे तेल डरबो, जब तेल पाकजाई ओमने प्याज काट्के डरबो, लासुन, जिरा, आउ जाके डाँढक रुपमे मिर्चा डरबो । जब तेल पाकी तउ ओमने दार डारके फ्राई करबो आउर जाके नोन डरबो, हरदि डरबो आउर अन्य अवश्यक मसला डरबो । जब उ थोरी देर पाकसिकी तउओमने हरियर धनियाक पत्ता काट्के डरबो आउ दार अइसेक तयार हुइजिता ।